Ity sarotsarotra. <hesitation> Ny bibikely an, ahoana re ny fomba hifampiresahany e? Mandefa mandefa fofona izy. Dia iny fofona iny avy eo no no takarin'ny bibikely hafa hoe izao no dikany na izao no dikany. Ny vitsika matetika no tena fantatro hoe manao an'izay.